<hesitation> yake sapi, <hesitation> dari to pamula jadi sampai lako batenggeng <hesitation> yake kandena bisa duka tallung allo sipintallung <hesitation> karoeng na ri to’ yake ritual-ritual menjinakkan sapi biasa di pakande ri ke anu di pakande tarru biasa juga di jio <hesitation> jungai ri anunna taunna <hesitation> yake manfaat na supaya na tandae ki supaya na dengki yake padei na tandaeki bisa ki ke malei sumalong di anu bang moto di gorai aduka ke di kene alai tau senga bisa duka na tandae ki ke dengki na kita <hesitation>